<hesitation> lujua ye ta ye kichi kueti naá xi iyoi te lo ja'a nkaso ye kuelo kichi naá kuui te ña ini nkai na kuu ye kunda'vi-inii, a kujana-inii, xi kuelo kichi kuui te livi na kunde'ya wa'aso, te iniso lo lujua iyo ye ku-inii, tuku xi ye na nka kuu ye china á, lo jnu ye ndee nka ni keeso jue'eso a ɨ́ɨ́n ye ito'oi lo kuu tɨndɨ ka nkai naá na kee ndee na jɨ'ɨ nkai viaji nka a ndee nka na jɨ'ɨi te na ndo nka ye china naá, te livi yekuitai ijña janai, a jnu ña'a te <hesitation> nda'yii nda ja'ai, kukooi te nda'yii, te lujua livi iniso lo kujnuni-inii ye kuelo kichi kuui te kujnuni-inii naá, a jnu ye ni ini nkai ni na yeeso kundandui ye kuenda ijña kuui lakuikoi nu'mei naá te vei yekavandojloña'ai, kundandui, ku-ndojuiñindee ña'ai lo livi kundandu lokoi lo na jiniña'ai naá ye kuelo. Livi kichi na kuui te kui'ya nde'e kundadu ye china naá lo ini ka nkaso lo nde'e ka nka lo lujua lo kuu naá a livi na ka nka lujua ye, lujua ní ye tilu naá lí xi inii undu kuu ito'oi, inii undu lo ku-ini ña'a ka na te <noise> lujua livi kundandui tuku vei luju ye'eso naá, kolo lujua ye lo ku-iniña'a ka naá lo lujua lo tu'vei naá, te ɨ́ɨ́n ye lo ña'a naá, te ñaliko tu'veña'ai a lujua ye china naá lí xi inii undu lo kunēē nuui naá, undu lo ñatu kunēē naá te lujua tu've ña'ai te livi lujua lo iyo orre te ña teku lo'oi lí, te iyo ye ito'oi lo jaxixe kai naá, te lujua ni tekui na kunēē nka ye ito'oi lo yu'ui naá te yu'ui teku lo'oi te jnu ɨ́ɨ́n ye lo ña'a naá te lujua ña tekulo'oi, te ko lujua kuu ta ye kichi naá, iyoi te kulɨ-inii, kundandui, iyoi te lujua kunda'vi-inii lí, a lujua ye chiva á lo nda ja'ai lo <hesitation> vií kuui jnu ye lo vií ni laja'asoi vií kukaja-inisoi naá, te yaxi kanduui, iyo la'ai kuenda ye <hesitation> uati lo lujua na lajosoi naá, na kuku-inisoi naá te ko. Jnu ñatu ku-inisoi naá te ñaliko kanduui, ña liko koo la'ai naá, ña liko livi kayai, lo na <hesitation> jnu ñatu ku kaja-inisoi naá, te ñatu kuu wa'ai, kú kayai te jnu ye ito'o lo ndeka ña'a naá, vií ku-iniña'a lajoña'ai naá, te yaxi kanduui ye wa kue kuetii te ki kuita koo la'ai naá ye <hesitation> uati, ye <hesitation> lo lujua livi kujnuni-ini lo kuu-inisoi naá nda ja'ai lujua kuu lava ta ye kichi naá a kue ní nka ye burru naá ye ta ye lava ka nka ye kichiso naá, xi kujnuni-inii jnu ye lo kuu-inisoi naá, jnu ye lo ijña wa'aso naá, te lujua kundandui kilejniñoso i'ii, te jnu na kuu lāāso naá te lujua yekuitai kuu lo'oi tuku, te ye naá lo nda ja'ai ye kue kichi kuui te kujnuni-inii nale lo ndekasoi naá.